hueno ña ku ña kusini yo nakatye ni uu-m ñakuá kusine ra ñaa nta nta tiempu ntasa hueno ñaa kò´o ni sini ñuntuá tanto ñá sa kuusinina tyi sa kuatyi só li´ña yaa kasíana ra kusini na nto´na só ñaku viti ra sa´ra ña nintuu ni kisáa ntu´u síaa ñuu yo a ntusía taku nikua ñuu kanu kara ni kisía ntu síaaña ra satyu siniñu´a kuantua kuatu´a sa´ra sá kuu uu-m kusini yo konto yo tyi yanu siniñu´a uu-m in ña in nùù kuntu yo kusu yo a in ña kusavi ista yo ntu yoko tuku yo a ii´a kuntasi xini yo a taku u-m ña ntasara ni sío ñaku tabla ka a tbla a tu yaxi´n ñakuu tu yaxin ka´ra ña´ra ñaka hua ni ntasina xini na tahua ko savi ko´yo xini ná kò´o ñaa-m ko´ña ku savi ka ko´a ntatyi xini na ta vasi tatyi vasi ra koá ntona kixina ntasara ta viti ra nikisía ntasana tuku´a riso yanu ña ku semento ka ñaku uu-n ñaku iti ka sakanu´a ra isona xini´a isona xini ve´e kara ika kuu nùù u-n kuaa ña samani sa kúsini yo konto yo ñaku ña yuvili´o riso mía´ña kuu ntitua´ra ña kuu kunti´a tyi ña ya hua